Kulkas gunan te pande ces ise nuru, ces ise wae tau te na'a dise hang iwo ca weli dite one pasar eme ngoo eme ngoo na'a ise ute na'a ise ikan naa ise nuru nuru iwo ca ngance tau naa selama pisa leso ami one mbaru kole manga <hesitation> kulkas gami onr mbaru gunan kulkas hitu tau na ise ute ttau naa ise nuru hoo ga le ce jadi ana kos ga ami eta kos toe manga kulkas eme ngoo ami ga weli ute langsung ket lansung kat pande sit toe ma butu kulkas te suan kulkas hoo ga te pande es batu eme ngoo ite na wae one one one platik poli hitu ga na one mai kulkas gereng selama pisa leso poli hitu langsung jadi es batu.